Mbii kuret ku na kaat yi locaci ku a kuɗi ɗa ka a ka, kwan ƙɨ yakal man njep mbii mop shini shini mop kaat an ku a kyel retyi so. kume ni ku an ka yakal man shiit ɓe mee laa bet ik ngak mee ik ku fir ɓe tup ik ndee ni le sa tu an ɗii pe mop ni tong ƙɨ lar ger naan mut ɓe mop sat te dun tu tuu a an ɗang ɓe naan sa mang ik ndee ni ba ku ni sa ki a ƙɨ sigi na a ni ɗa te yi puus ndee ni a kyam a mun nder kuni muw, ƙɨ ɓukun ndee ni a yakal a man mee ngu ƙɨ yil abuja muw ɓa saki, ku a sa a ki, pe ku naan sat te mbii ku ni shi ɗak shi lee yi ngurum ɓe mee ngu ɗik yam mak mang ni mba kuni muw. A ɗiyo jeso ku yit ku yit ka yi fur ku a kat kaa na ƙɨ yil abuja. A sa a ki abuja a man mee ngu pee muw ɓe naan ku a naan ku ngaa ngaa, naan ku a naan ku ɗi so yil yini, ɓe lee mbii ndee ni mee ngu nji mang an se ɓe lap ɓe te "laa ka sa a mee?” A te a sa a kwaat ar ngom ɓe te to ƙɨ tong ƙɨshak ku an, an pepɨɗak nga pɨ ɗak an pee lee a ya ɗak ndee ni. A ya ɗak ndee ni, ku an ɗigin ɗak ndee ni ɓa nna tsar jeso ɗigin mop ya mop ɗi kwat an, mop ɗi kwat an, mop di kwat an yakal mee nimat nji te laa a kyel sang ku ɗak ku nga ɗigin ndee ni ɓe ƙɨ nji an pe pɨ ɗak nga ngak ku fir ɗak ku ki mang an ɗen a ngu ku fir kaa mu nna pee mop ɗigin lu ndee ni. Ɗang ɓe ɗa te mbii kuret ku kat an dii ku kwan ka man ku a kuɗi, a yakal an ku sakal muw, kwan ni amak ki makaranta ɓa ƙiɓit muw ɓe pe ɗak ku naan ɗi cin an ku a ɗak kuret ɓe tup ngurum mop ƙɨ pe ku a ki a leng, a bwap ɓe po lu leng a leng kat a ki a cin tal ngurum mop ɓam an shipe-shipe wet ɓa nna naan kakyen na ɗang be ku sang ret ma a ku fir ku a nji a kat ran ni yi luran ku an ni ɗii, ɓe kwan ni a ɗang po naan a te naan kat yi ƙɨ ɗom ɓeƙɨ lee ti a tong ɗii a kaa a tong a dang muw. Ɓe naan ku. ni a ngu kyel wal, naan ku ni a ngu kyel ciin ɓe kyel ciin man ɓe le a tong a kaa. a ki acin ɓit kume yi lu ran ndee ni ɓe mop nji ɓe mop ep an ɗen ƙɨ piɗin ku ni a ku fir, nguku ep an ni a nguku kwan ni shi kaa na a man ni muw A ngu ku kwanni shi kaa na a kyam a nna ni mwan man muw, ɓe nji pet an te a mee lee ɓe nga ƙɨ pee ku nga ndee ni eh? Ɓa te toh! Mwan ku yil ndee ni ngala te ɗi ta mwan le a meembii muw ɗii ta lukut tap a yil mba so ta, ɓe jeso shel ngu lop min ndee ni nji sat an te "pe sise, ƙɨ ki an pe diyo ka ƙɨ an pe ɓam ka" a kat bam ku fir pe paa ndee ni ku yi en na ɓa kyam a mun nder ku ni muw. ɗii kyen paa mop cin cin mop te an pe ki a ɗak mu ngu bwakat ɓut, ɓa ci a ci ɓe mop te mop kyor mop te kat a ki a pe muw ɓe tu nna muw, kwan ni ɓa ngun ɓa bi poo mu mop, tan a pe ku jeso te a tong ɗii muw, a ki shum na ki put ɓe mu kaa meen mop jeso mbakar ku ni den a ku mop ser ku ni, pe ku mop ser ku shum na ɓa wa nji a tong tul ɗang ɓe naan le kuret min nji sa ka na ku a ki a she makaranta lu ran an ka tang ran yi lu ran ni, be a kyam a kat mee mba bukun ɗigin muw ɓe ɗa nna a so kakyen jeso mang an shile shile shile ɗi ki ku ni kat mu ki mu ran ku a ran ku mu ran ɓa nna mang an kaku mang a ku ƙabar ɓe ka ɗen ka pe ɗiin ku fir Ɓe ɗa sat a tɨ mee mbii ma ndee ni yi po mujul na muw, a mbii kuret ku jeso cin an ku a kyam a mun nder ɗi ka muw. Ɗang gak ku fir ni a kyam a put mwan ɓe a ki a kat ka na ɗigin mu pal yi mashin ku mu pal mashin ndee ni ngurum mop bwak shut, ngurum mop som shut e kwani rep me tikem put ɗigin shimsan muw, ɓa tɨ jeso a plang ka, ɗang yakal jeso diyo an. Jeso tap an, jeso ngong ɓe jeso ki bwakat an ka peku an ɗii cini. Ɓa ni ɗa pet ku ngak ɗege ku fir wet mbii ku kat jeso cin nga ɓe ka tong a ngu nin plang pe mbii ku ɗi ɗel mun ɗes shi ne ɗi mu iya nin plang yi jeso muw. Jeso ɗi pet mun sat tɨ ku nji yi ngurum ndee ku at kakam ku mop ngurum kume kume ƙakapaat, ɓe a kume kyek ɗigin kakapaat ni fermepaat ni mop ci tu nji ɓe ɗa pet mun mu bi naan mu ki ɗang naan ku nji mun muki ɗang naan ɗang ɗi mu nin plang pe kat ƙɨ nin plang yi naan ƙɨ ku le ɓe ni pe bwakat ka ƙɨ ku fir, a ni tɨ mun mu tong a ngurum ku mu tong a mu nin plang, kat mu nin plang ɓe mu nna tsar naan